Lal le watse minai media ugo doha amerikainye basthi kanjuro me jangi sosaya ton ton do bed din yam basheera sosaya be mtukatala bingena wam, mvalia masin.